Aloa, un interrutore o l'é un dispoxitivo ch'o serve pe fâ passâ ò no fâ passâ a corrente inte un fî. Aloa gh'é pròpio unna cösa mecanica ch'a l'arve o fî pròpio into ponto donde a vëgne installâ. Ti ti sciacchi o pommello ma no ti ch'o l'é isolante quindi no ti tocchi o fî donca ti ciappiesci a scòssa e o movimento che ti fæ fâ a-a levetta de l'interuttô o va à commandâ un mecanismo ch'o mescia pròpio fixicamente un tocchettin de metallo ch'o l'é quello ch'o collega insemme i doî fî che devan ëse collegæ opure o l'interrompe se devan ëse interotti.